Kit napaipachini eng' petut ko kokang'et komie porto tukuk tukul akere ale kipakomie, tukuk chikyakool eng' imbar, akere ale kipwa kosikchi mamii kei nekonyere, maam kiaki, mamii choriin nokochutu konyokochorsa, choor tukuk chikyakool, akere kiakiik ale kitep kosikchi apaipachini kapsa eng' petut, koka koka e kokakeer ale ap- apaipai kapisa, nepo aeng', kii na paipachini eng' petut. ko ng'anam tukuk chekyakool eng' imbar ak aip ndonyo, akere ale kakial, maweku kiy eng' indonyo kokakial tukuk chuk kopek apaipai, apaipai nemamii kei ketesen, kong'aalde tukuk eng' indonyo ko atinye pik cho a- alik chanyokwalwan tukuk, aaldai akoi aro ale kaapek, akoi kolechon tokomii tukuk alak, alechini mito, kopaipaitu akichek akole karoon itaipwech kapi che uu chutok, sokoi keaal, ko apaipai kapisa, apaipai eng' petut kokakeer kunoi, nepo somok, apaipachini petu ng'oimeni akere ale olepaarue akere ale s mi komie, kaamishe komie. mamii kei nakaiiman, kong'arue alechini mungu kongoi.